Au pere vauvau meloku e vanuga aonai, wowogana auna pana vala wa. Vanuga mauguna pana aleva aikia mulina au eku numai pena mauguluna pagara va vekwaoa kwalana au eku wala omana pana apia ulunana Numai epina maguguluna vavekwaoa, sea alukau eau parama paga raoria ne auku wariwari aura, ro wariwari aura para keariawa ganigani maparara numai ma e pae levei pagara vagiria gau tuelo ka aniani panira pe vovagi vovagi parao kauria ne auku wariwari aura para kearia pegere veamai auna maparara inivaitira auna maparara vairio aura lealea aura kia agera koru aura imara kavara maura ila maparara alu kaura kavai, kavai aunilimalima Gelakalakanagini ne namanamara aura keara namara aura lakawai para varuria learia wa raoapara anianinara parao ve varea aoao lua paraoria mani lua paraoria pae lua paraoria kamu iwavagina wa e aunilimalima kea para veniria kwalana ilageria magulia aonai weao ai erawalirana pere au vauvau meloku auku wala omana waveaina para verereagia auku wala omana para verereagia mulinai e aunilimalima kia geria alualu kapura para va namaria gereia numa para kala wairia geria alualu kapura gerkia numa para kalaria geria ririwa aura para kalaria mulinai auku wala omanai au koloaku, au arawaku pagara laka wa anopara kai au eku wala omana wa pagara verere agia wani wiki pa tu wiki ka pagara ve apia wa anoparai ma anopara kai vaovao iwavagi para waikule ela Vanuga aonai raira geraka au vagi au vagina aura para kearia geria rinaa para voiria geria tapua valigura kara piripou valigura kara geria tilipati kara tamaka kara para voira ne para veniria ne ila geria mamilagi kiara auna parava namaria wa kwalana moni auku vanuga aonai kwarea pegere wala parava kilaria auna auku au pa iova lusia gemi rina maparara auna ana voiria taraka aniani kou eau maparara aunamo ana kalaria kwalana au moni auku e vanuga aonai geria rina maparara para kalaria geria ama pegere kuaria geria aunipara pegereve rage agimairia waveaina o rawaparai aunilimalima ka pere lekwalekwa geria veavuveavu makina auna para kala kwalana au moni auku e rina auku geria poti vira vaivai ka pa para apiria geria pentin para apiria ne vanuga aura para va rageria pegere laka rawaparai a aunilimalima pegere veavu pere paigere rawalia rinana o Laka koukou tina maki auna para kalaa kwalana au moni meloku e vanuga aonai aurai ne pere pere au moni wovagi auku au e kapu o aikina au geku wala omana pagaraverere agi auka vagia e vanuga aonai verauleai oma koikoi ka pa vaivai ka pagara verere agia kwalana moni auka vagi raka pagara va aiki iwaa